שוף חויא, באש תוופר אלפלוס חסכ תקנז מסארפיק, מתשריש גור עלא חאטר, דיר אלחשאב א-שהרי תערף שחל גאיד'חל ו יחרג, סבר עלא אלחוואיג אלע'ליה חתא תאג'מע תימנה, ובעד עלא אלמסארפ זאידה, כחאל אלקוה כל נהאר, חתא א-תסווק חאול תדירו בלאקל, ו תשוטף אלערוד, בהאד אלטריקה גאדי תלקא ראסק ופרת מזיאן, ודאימאן ענדכ איחתיאט לקות אלעאג'ה.